Chaina haste ni nokbar twuibar bo hatai rwgwui juda juda. Kaisa bisi o belai kwchangma tei koloma jora bai milijak. Uttor chaina o khe bisi puilao kwchango jemon beijing o. Purba chaina o khe bisi ni puila o kisa kwchango jemon shanghai o. Dokhin chaina o khe bisi ni puila o kisa kutung jemon guangzhou o. Uttor purbo chaina o bisi puilo kwchangma jora jemon harbin o. Uttor poschim chaina o bo bisi puilo kwchangma jora jemon urumqi o. Paithago sai mano je chaina o march ni tal ni simi kwchang ni simi kutung wngma tal.